Sabzavotlarni saqlash muddati turiga qarab o'zgaradi. Ko'plab sabzavotlar muzlatgichda uch-yetti kun ichida saqlanishi mumkin. Karam yoki sabzi kabi boshqa sabzavotlar esa ikki-to'rt haftagacha saqlanadi.